Oli babé néni ucaméén gataas waŋi, aw bémundum umojul maal nukaan mo nubéñuwar, ufaak nuŋorul wañi ukando nubéñuwar wawu, gabéñuwar gatiyoree aw bémunde utaas mé waañ wawu miin upuréén ésupee yayu nuŋa wo ukaan gabéñuwa garubahéén nuŋar éséfuno nak ulogoos wo, ulogoos wo ufaak ujook nak upiriij jaraam sét nuŋa wo ukaan gabéñuwar gufojitéén miin uyalandi wo do éséfuno yayu népuur kinding uŋa wo ujoow uhayéén fulahay imbi nuhahay nubooñ wo ubang taan inja ubang wo mé oli babé mé nak utaas mémé.